Yayavemaemeerenda noruegapeyave ñavaeta jokope. vesa isoo jaeko jokuae tembiu kua tetapegua yayapo repollo ndie jare pimenta negra yaiti yuki jare i pipe jokogui yañono tatape mbegue jendivape ikaviko yaitivi pipe <hesitation> sure <noise>